Ang bisi kaisao doui ni simi char jora thwngwi tongo samung tei chutimungni planning khwlai o. Joto trip paanch ni simi dos sal jora wngnai. Kwbangma trip wngkhe kaham khe saptapaithak go wngwi tongmani tei kwbangma khe kwtal jagarokno naina bagwi kwbangma gorok na bagui wngwi tongo. Ang beach hathái kamiyung tei agini ni jagarokno naiwi tongwi belai kheno khá tongthokjago. Gorok na khlaimani bisingtwi ang aram wngwi mano juda juda hukumu no saimanwi mano tei kwtal kwtal chamungrok no chaitokmani khlaiwi mano. Ang bo jora jora samung bai kwrwngjak gorokna khlaio abo doui ni simi char sal jora tono. Swkangni plan khlaimani bisingtwi ang biroui hotel tei samungrokni bagwi kaham deal manna bagwi chubachu khlaio.